<noise> अगर हम कऊनौ भी जेल या नदी में तैरे जब ते अपने सुरक्षा खातीर हर पुख्ता <noise> इंतजाम कई के जब और हम इहो सुनिश्चित करेके प्रयास करब कि हम्मे तैराकी अच्छे से आवे जेसे गम अपन बचाव कई सकी। <noise> काहे कि <noise> तैरे खातीर एक बहुत ही जादा अभ्यास के जरूरत होला और अगर हमरे तैराकी में काउने भी कमी रही त हम ए जरूर सुनिश्चित कई के जब कि जब हम तैरे जाए त हमरे आस पास एक अइसन टीम या कऊनौ भी एक अइसन इंसान जरूर रहे जऊन अगर मुसीबत पड़ी जाए त उ हमके ओहा से <noise> निकार सके और हम सुरक्षित बाहरे आ सकी। एकरे अलावा हम हर जानकार मनई से ए जरूर पता कई के जब कि तैराकी करे के खातिर का-का और कैसे-कैसे करेके चाही।